Zero, zero virgule cinq, araiky, un virgule cinq, aroa, deux virgule cinq, telo, trois virgule cinq, efatra, quatre virgule cinq, tsy- dimy, cinq virgule cinq, enina, six virgule cinq, fito, sept virgule cinq, valo, huit virgule cinq, sivy, neuf virgule cinq, folo.